مهم بزاف للاطفال ديالنا احفضو القصائد عن ظهر قلب لانهم كيقويو الذاكرة و التركيز و تيعاونو على التعبير الشفوي و تحسين المهارات اللغوية و كيتنمى عندهم الحس الجمالي و الابداعي و كيتنمو عندهم كدالك القدرات الادبية و الشعرية و هكا غينتجو لينا واحد الجينيغاسيون اللي هي متميزة و متمكنة من اللغة